संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्कृति में व्यक्तित्ववाद। स्वतंत्रतता समानता के बहुत महत्व छे अमेरिका। अमेरिका के संस्कृति के कुछ बात छे की अमेरिका। के छोटे सब आत्म निर्भर बन जाई छे अमेरिका। के लोगों के मानना छे कि सब लोग के समान माने के चाही उहा के लोग बढ़िया छे।